Ny leôpardà zany da biby mitoka-mony fantatsy. Matetiky i ireo ô da raiky avao; fa magnato ny namany mitovy agnaminy ie lafa amin'ny fotoa fiteraha igny sy lafa <hesitation> miantso amin'ny fiarova ny faritsy misy azy.